Mi ɓaaman liccere mi waɗa hen ndiyam mi socca faa laaɓa, nokku fuu ɗo tuunndi woni. <hesitation> nii nii non haaniri waɗireede faa tawee golle oo ana hiɓɓa. <hesitation> Soccugol <hesitation> wanaa huunde tiiɗnde sanne.